ia, karazan̈a mayo debain fa araiky zen̈y fo edy ny haiko ai. Mayo debain kôa fa andeha hiloman̈o, andeha laplagy. Abôkà eo misy man̈ano shorty kôa zen̈y, man̈ano kazaky kôa fa hitsôfotro anaty rano.